Baaba am on ɓuri marugo Mi mauni e wuro amin Miɗo waɗi haɓɓe ngal sabu, mi waɗa fiyaangu ngal e rewɓe ngal. Ko ɗum warataa njiddaade fiyaangu ngam rewɓe ngal e mi njiddaade goɗɗo fiyaangu ngal.